मालिक पुछल पुछल आसपास हिंदे। आईडे म्याओ म्याओ करिं, तिंद्र मालिक आईं खाने बाज रोती चेवी। आईडे पुछल पुछल आसपास हिंदे। आईडे म्याओ म्याओ करिन। तिंद्र मालिक पुछल पुछल आसपास हिंदे। आईडे म्याओ म्याओ कर रोती चेवी। आईडे पुछल पुछल आसपास हिंदे। तिंद्र मालिक पुछल पुछल जाएं।